<noise> x̱iꞌk nak na yu arros blank yu arros blakn bos ix̱uxkwaꞌ arros blank gow minn o or lëꞌ y lëꞌkga galoc̲h̲e giaꞌ nis limun giaꞌ xlox xiaꞌ nis limun dzekna uxob lo mës ux̱ob dzekna lëꞌ jar lëꞌ seviyet lëꞌ siala x̱ob lo mës oloxga dzekna lëꞌ minn ziꞌd dzekna zob minn lo mës lëꞌ minn gia nis limun ga dzekna lëꞌ plat dzekna tsu arros lën plat sia gow minn ulox uyow minn arros dzekna bos dzekna lëꞌ ensalada siakalaga o x̱oꞌbgala c̲h̲ixkwaꞌkala lchugna, pepinona, pchoꞌxna, mansana, nup muezna ubib lëdu ulox go limun go ux̱ika lëd gunu uyuga lëꞌ kwaꞌ knu ux̱oꞌb nup biaꞌl o lëꞌ niszed dzekna udzëꞌkela niszed uyuka lën te toper win uzogala lo mës xkwendla minn gow minn gunu o lëꞌ tostad lëꞌ udzëꞌla dzekna zob lo mës lëꞌ minn gow. X̱iꞌk nak naꞌ or lëꞌná xlaꞌndná gowná nup niszed bos tiene que izaná nup arros izaná bos x̱oꞌb arros kwa niszed, x̱oꞌb arros kwa niszed go niszed, go arros go o izaná nup x̱ubgiꞌn izaná go giat go itsëꞌná giat dzekna ulox utsëꞌná giat dzekna lëꞌná zobná gowná o lëꞌkga gianá nup gafe dzekna or xlaꞌndná gianá gafe o xlaꞌndná gianá nup nis lumun izaná nis limun. <noise>